الصرحة ما اعتقد بروح للمريخ لمدة سنة كاملة لانه الوضع هناك خطر وما تعرف ويش اللي ممكن يصير في هالفترة الطويلة وحتى لو ممكن قدرت مثلا انك تمشي حالك في أول فترة في احتمال تواجهك مصاعم او حتى مصاعب كبيرة ما تعرف تتعامل معاها بطريقة عدلة.